أول حاچة لازم تتفقد الصغير تتفقد الكوشن بتاعه اذا كان ممزخ نحي من جوانب بزوز الاسكوتش بتاع ال-الكوش وبعديكا تحاول تمسح له بشو ريقة مبلولة وإلا باللنچات شو ريقة مبلولة هى خير أصح من اللنچات وخير من اللنچات وتحط الكريم الشونج وبعديكا تچيب كوش چديد وتحطهوله.